<noise> Ipuere ñamae jokue chapulin colorado jei supevaere kua jaeko mopeti mbia <hesitation> mbia tata ikirei oporombori erei mbae oyapoyave opa mbae ikavia oe supe jae oipotaramia jaema jokuae yandemboviavi kirai yaesarambueve jae <hesitation> ipiarevetei mbae ikirei oyapotei erei jaeko oporomborima oi yave ambueyema oe supe <noise> kur